mukaate woriit midaasenuu, mukaate unga kaandeni ibidiir daabeni ibidiir bulcheni ibidin chaapa unga jaliit kaandeni iraanen ibid dikeyo irkayeni diko irakaanie ak dakika sodoma kan dumii iranaaf jal wot bichaati mukaate wora akas midaasenie,